Tuhbi midshí duminguh náha parsihsi chohónuh gadxé nuh, eh lac rah tobataduhun rucahabah dxíbah tin gacabuanuh a dzigah bwíninraa nin náhara shtéhen liturgia. nahpa que gadzigahrabah tin ac rahbah rudzibarabah mantel lóho mesa altar, luegu rdzíbahrabah la´dxin nin náha lóh ambon, la´dxin nin riáha lóho credencia. ya chxí chxí bay dxiúhraribah láhan sacristiah, guhungabah preparar caliz, calizchxí ráha tuhbi la´dxin nin náha purificar ruáhan yíhca purificador chxí. riáha tuhbi patenah, ya láhan patenachxi riáh tuhbi bidóh dhxiózin per nin guróho ya tin chxí chxí, ri yíhca richxí tzíbah paliah, ya yíhcayih paliah riá. corporal tin par gadxé tih nichxí rúhun bisho´dza ocupar chin hor momento de que guhunba consagrar ya núhu stuhubi copuihin láha pon, láhan gachxí riáha bidóh dhxiózin. nin shcáha rah bwín nin nin rahca convertir en shcuerpo este jesús, eh ya nichxí riáha chiopa galdáhn riáh lanchxí tin par galdáhan par gadxé bwínin guiriáha nin. náha vinajeras láha chiopa muedxín tuhbinan riú ñizah tuhbinan riú vino. Nin ruhunbah consagrar guiriah campanilla nihin gudzí dzi, zídzi hor nin momento de consagración, eh guiriáh tuhbi atril bi´tihin ráha lóho credencia. luegu este náhatuhbi misal mensual láha tuhbi chxíbrun láhanchxí lóhochxí dzéhera lectura nin rúhun tucar cada dxí, tin gadxéhelara lecturachxi lóho. leccionario luegu misal romano tuhbi chxibruh róho nin rúhunbah ocupar, nichxí ruhnbah midshí dumingu ya en lo que dxiébah lac bah chxí chxí gacuhbah. sha´bah bah eh lac bah nuabah alba láha nin racu´ bah nin lac bah shtéhenbah nichxí ya shtéhenrah bwín guihdxi náh nin lac rah ormanento láhan casulla láhan. nichxí riá yícachxi cun estolabah rúhunbah ocupar réhe, réhegah láh yih rih par par racuhubah ya biñíninrah ruhunrabi participar lac rabih láharabih. monaguillo láha rabih tuhbin bih ruá gushálac, tuhbin bih ruá yác lah tuhbin bih ruá tuhbi crudzin a chi chxí dzéhe chiopa nin náha gandehelin. nin ruá rabih a chi chxí guiriarabih en procesión juntamente cun bisho´dza lac rahbih shñi dxurahbih ya bisho´dza rianal tih. Ya chin chalohó guhunrabih reverancia altar mayor, chxí chxí ruhunrabih ocupar lác cada lac rabih, ca´ dzóhobarabih ca´. dzúhurabhih par depende de servicio nin guhudirahbih chxí chxí chéhe bigah biñínin nin núah eh dxí eh cun biñínin nin núa yáac´lah. lac bisho´dza gucha´ha yáac´lah lóho dxíyihnchxi tin para que dzalóho guhunbah cuhu gushálabah altar mayor chin dzohóbaloh midshí. ya chin dzohóbalohon pues horchxí guinihbah chxíuh gudzéhe lóhnuh par dzóbalohon ya chin chalóhon néh canto de entrada néhe riú guríhgah rah nin rahca encargar. de cantoragah ya chin chalóho canto de entradachxí eh lac gahcabah guhunbah oración guhunbah par dzobalóho midshíchxi chxí chxí riáh stuhbi canto nin láha. señor ten piedad, ya chin chalóhoyih cantonchxí chxí chxí riá bihga tuhbi biñinin nin buihin tucari gutidxí nin náha misal romano, ruhundabah ruhunbah oración. lóhochxí ya chin chalóhon eh chxí chxí riáhara lectura ya partagah chohnna bwín porque duminguh chiopa lectura riúh cun nin náha ni rúhun cun nin shdíhi. nin ruhuldah salmo chohnna bwinchxí ruhun rabah reverencia ruhunrbah bachi chxí chxí tídxirahbah para guhuldarabah shchxídhxi dhxiózaa Ya bay bisho´dza bay dzóhoba dzi bah eh cayuhunbah meditar gadxéhe tih ni cayíhinbah de lectura chxí tin par gahca eh gudihibah eh guhunbah explicar, ya chin. chalóhora lectura chxí ya chxí chxí eh dxiéhtarah bwín nin bihildah rah lectura chxí nin rúhunrabah reverencia juntamente cuhun biñíninraa un nuarah gandelihn. cun nin náha biñínin nin nuah gusha´lac, riabigah lóhobah momento shtéhen aleluya, tin gucháhabah gusha´lac, guchahabah yáac´lah lóho dxíyin. par cuhu gusha´lac lagahbah ya chin antes guhuldabah evangelio cuhu gusha´lac shcabah palabra de dios nin guhundabah chxí chxí bay biñininchxí gahca colocar enfrente. ambon ya lac bah guhunbah proclamar shchxidhxi dhxiózaa chin chalóhon bachxí dziábah juntamente cuhun biñininraa chxí gadxéyin rahbi guhunrabih reverencia bahi. rdziarabih shluhugarirabih ya lác bah dzalóho guhudibah shchxídhxi dhxiózaa guiñihiban shí gadxé tih shí cadxi dhxiózaa guiñih lóho bwín guihdxi shá cadxi. dhxiózaa guibahan bwín shá cadzí shá cadzíñi de gadxe tih shí shícah shícah badzíahan ñih shá shish shcádziñih eh mas que nada guhun guicadzi lazárah bwín Ya chin chalóhon chxí chxí náha dzéhe canto de ofertorio láhan <hesitation> gunluh ofrecer shtrabajoluh gunluh ofrecer nin chxí dzi nahpaluh, voluntadluh delah mue´yinan. dela tuhbi despensan delah eh tuhbi lo que chxídzi nin shcáhadzil gugáhadaluh horchxí riá cantochxí, chxí chxí tídxirah biñinin nin ruhunrahnin lac rah par guhunrabih shtehen. colecta nichxí dzi nahpal voluntad, del mue´yin delah shichxídzin horchxí tidxirabih shlugarluh ya mientras lac bah nin stuhubin bih nin dzéhe servicio gutidxí rah. copom lac bah gutidxi vino, gutidxi caliz, eh guhunbahn preparar guhunbah invocar lác dhxiózaa momento chxí tin par gahcaha guhunbah gudihibah bidóh dhxiózin. rdxí´bih náhabah rdxí´bih, ya yáha chin chalóhon chxí chxí guicala gabah gusha´lin, cuhu gusha´labah gadxé tih nin buihinbah preparar bachabah vinochxí láhan. caliz tin richxí gahcan convertir en sangre de cristo, riácahn dsháharinñih ya dzigah didóh dhxiózin dxiáca gáhcahn convertir en tíshi ñih. en shcuerpo ñih en shpuelah ñih en gidinuh recibir shchxídhxiñiih tin dxiahnan stohonuh dxiahnan yíhcanuh tin guibahanuhn Ya chin chalóho canto shtéhen ofertoriochxi chxí chxí hor yihchxí rahca ocupar campanilla chin shtéhedzabah bidóh dhxiózinchxi chin shtéhedzabah vino. momentochxí náha rdzídzi campanin de que eh dhxiózaa riehtañih dxíbaha, nabáhan ñih, rdzíhan néheñih gadubih tih shcuerpoñih lac nuh, shchxídhxiñuh. lac nuh tin par guidihinuh consumir par dzáhabih shchxídhxiñih tíshinuh dzáhabih shchxídhxiñih, yíhcanuh par guibahanuh ya chin chalóho nichxí chxí chxí náhabah. guhuldabah tuhbi táhayi nin badziáhan néhe shtádanuh lac nuh, láhan nin láha padre nuestro eh tin para que gacabuanuh shí rabih lóho padre nuestro shíca rachinabahanuh. lóho oració chxí tantu shí gadíhinuh néhegadza lac nuh shí guidihinuh ofrecer eh lóho oración chxí nahpa que gahcanun gadxé tihinuh tin chin chalóhon chxi chxí. horchxí dzágan momento gah par gunigah bidóh dhxiózin, momentochxí láhan este comunión lahan riáh tuhbi canto de comunión cosa tuhbi canto alegren tuhbi canto. de que rñíhin de que guidihinuh recibir eh shchxídhxi dhxiózaa chxí guidihinuh recibir ya chxí chxí dzúhush nédza bwín nin gadshé tihi nin gúhun recibir nin gúhun comulgar. Horchxí ya depende de paldah bwín delah rahaldah bido´h dhxiózin chxí tuhubin gahan gunihibah ya del láhan ay rahaldahn rchxíedzabah ñíh, garoldihn gah ñih. per shñíhibah ruhunabah explicar nahabah ay pur táhayi dxí bido´h dhxiózin guhcahatuh ay guhucatuh gaduhibi cuerpo enteroñih co´ nahabah nigal lo más mínimo. guicahatuh dzigah dziga lazáca tuhbi o chiopa bido´h dhxiózaa guicahatuh dzichxí gahca lazácan náhabah ay nestoho dxítuh shi náha gucahatuh ta´yihn na´han. ay gui lazácah tuh lac tuh shí cosa co´nahbah si no que gadxetih nichxí shñihibah ruhunbah expliar nada mas que lac nuh gachidihinuh abrir shmentenuh gaduhubih stóhonuh. gadzialdah stóhonuh tzín nin badziahan núh gadzialdah stóhonuh ehh midshí chxí gahcanuh concentrar tin gahcanuh nutrir dzigah dzi shñíhibah nahabah de que chin nabahnnuh. guéhta ridaúnuh tin rbahanuh pero nichxí chxí náha cuerpo cuerpodzi ni níhin nabáhan néenuh per náh náhabah nahpah que gahca alimentar spiritunuh nahbah pues. por medio deshchxídhxi dhxiózaa, por medio de shcuerpo dhxiózaa nin guidihinuh recibir momentochxí nichxí gah rahcanuh nutrir espirutualmente Ya tin chin chalóhon chéhe canto de comunión rahca tuhbi oración de que rachinabahanuh chuhuruh bisho´dza, eh chuhuruh bwínin nin gudíh servicio ruá guido´, eh porque pues ay náha bwín chéhe bigah bah gahca oraciónchxi gahca gachidxihinuh lóho dhxióoza de que guhutehetañih shigáhabah yíhcarabah, guhutetañih. tin dxiéhe bigarah bah, luegu rah rah núhu tuhbi cruz láha cruz vocacional cada shmána rahcaha tuhbi gah familiar lác ñih, tin gudziáh gahnehbah. lac ñih yíhdzibah guhun dzóbañih delah cuedza gucuedzañih lóho shcháhanbah tin par gahca oración rachidxinnuh de igual forma gachi dxín nuh bisho´dza. rachi dxínnuh chuhura religiosas dza chúhurah este tin bwíninrah nin gudih servicio ruá guido´porque chxiempa náha ay náha tiruhra bwín chéhe bigah rabah. ya chichxí binechu guhun ta´yih bah bwínin nin buihin lac ñih entregar guhun ta´yibah lac ñih shnabadhxí dxi bah shí dxiáac dzéherabah ya chxí chxí. gahabah lóho bwinchxí náha badihinñih gahcah bwínrih lac ñih náha gabihibah. Chxí chxí gacahgah bwínchxi lac ñih, dzichxí gahca shí familia tuh rahbah tin rdxínbah lóho dhxiozaa shnáhabah bah lóho dhxiózaa, de que familia gachxi. rúhun tucar guhungah oración lóhobah cruz vocacionalchxi cada cada dxí dzéhe neh cruz crudzichxí manual dzéhe neñih tin par gahca bual shícah oración guhunluh. ya chin chalóhoyih nichxí del lac bah shísh ca cosah eh información nahpabah del guhunbah invitar del reunión parroquial del buhel nahbah de canato del lac bah náhabah. bua´c ahn núhu gayáha shmáhan ay ca´ cháhan tin delah shísh shchxíntuh o bien nahbah ta bua´c ay chúhun shmáhan nah esque ahn nahpa reunión o es que láhan cháha tuhbi curso. eh tin gahcabuatuh nahabah porque núhu vueltah chin guiñihituh shca´dzituh orgah tuhbi midshí pues shdxíchxituh ay riéldahan gadxé tih información gadxétih ruhuninbah momentochxí antes. de que guhinibah a chin chalóho guiñihibah gadxetih chxí chxí yih guhunibah tuh bendición final, láhan porque náhabah lóhotuh náh guhul dxiáhaa náh náhabah dhxiosaa. dxiagah néh lac tuh ah shmidshínuh guyalóho nac bah ya bahyih chxí chxíyih lac rah biñinin ya nán gahcarabih dzichxí de igual forma dzigah guyuh téherabih en procesión. dzichxí gahca gariahrabih muer muer gushálin chéhe delanta tih didzi gushálin dzéhe crudzin dídzi cruzin dzéherah gandelin. Ya didzi yih gandelin chxí, chxí chxí yih dzéhera biñíninraa nin shdidxírah coleta, o biñíninraa nin shdidxíraa shtéhen ofertorio nin ruhun ofrecer. ninchxí dzi nahpara bih ya lulchximah tih lac bah, bachxí orchxí riáh tuhbi canto de salida ya astah chin chalóho yih canto de salida nahba horichxí. riáha lóho midshí ay antes dxí tin cuédza bwín astáh chalóho tihin hor par gahcan chéhe dzunchxí raabah par gariáh rabah dxigah dzi eh jóscah. rariahraabah.